Hem iya te sapi supaya na tandai tauna ke anu <hesitation> di pakande tarru mulai beccu sampai na kapao na den anakna. Ato di palokoi lonceng atau ke ta'de i to supaya na di tandai. Ato ke malei sola solana susi to' mai tandai ato ke biasa to walaupun na bawa tau pasti na tandaiki ke pungna te' karena mulai biccuk <hesitation> dipakande tarru. Makanya na tandai tauna. Mane biasa to yake anu dialang kande mane kumandei. <hesitation> yato lonceng ke misalkan di palakoi to. Supaya ke misalkan mambelaki nabawai tau na bokoi di sa'dingngi jadi iya mo to penandana to' lonceng supaya ke misalkan <hesitation> mambela ki pasti di sa'ding to lonceng na di tandai tu apanta'. Na yato supaya ditandai te <hesitation> di pori to enang illongna supaya tae'na male membela di sangkin susi to'.